أقول شنو أكثر شي تحب تسويه؟ في وقت فراغك؟ وليش تحب هالشي؟ هالسؤال؟ بخليه يتعرف على هواياته وإهتماماته بشكل أعمق. وبعد إسأله إذا كان عندك فرصة تسافر لأي مكان في العالم وين بتروح؟ ليش إخترت هالمكان بالذات؟ هالسؤال بيساعدني أعرف.